ذات مساء إكتشف رائد فضاء نچما غريب يلمع بشكل غريب! فكان عنده فضول إنه يعرف، ف بدأ إنه يسوي بعض الابحاث على هذا النچم واكتشف إن النچم عبارة عن كوكب چديد يظهر في المچرة ، ف اطلقوا عليه الاسم وبدأوا إنه يعملوا ابحاث من شإن يزوروا هذي الكوكب في المستقبل.